Wor dunga duleti germany dungantun gosa kubetii gos ishiane adha kabdii adha tunne adha ak arosa ak ebba ak taba ak sirba inamakun tutuu wot chachee woya ak toko nekete gamade kolfe wot tab dub inama wot dufeni inama wol dagesise ada ishian ada akanatii wogaf duftii.